Aba aweshi yishiba wyelo dna yi yinnhaye yifiyi oyi zaza yi na zhn gye dngbmayi dagbmayi shilo nsayeyi fiyin nbugyi saye kwo yin oya zhn gye dnagba yi okwo nuzhu afa kaya toyi lolon afanuba tolon miku okwo nu zhn ya yin gye dna gbmayi da gbme yiche lolo domi nya ga gye wye kwo holo gyiwe bwa hoto lo halo hotu gyi wye na ha gyu yagyi okwo nu zhi ya zhi gyi yi che lolo n ha giye nayi deyi yifi gheyen oya zhn gye dagbmaye dagbmaye okwo nunu zhn bo ya gyi ho lo yi ba bwa ofato ka lai lolo kwo ho kunu abmanu da tyilo ge yi bwa yagyi na ba bura ya gyi aba zhn aba gbagyi kni abwa yagyi agyi ar akuna gbagyo kni alo cheyi nhoyiye yi zhiyi agbagyi tona ya gyi lo lon agbagyi kwo zo amiknuyi agbagyi kuo zo bai bwo bwi gyi ayagyi nba ho bo mcheyi pma, gbagyi zabo zhn wa gyi yagi kwo shi shi yi nu ntukwo tu na zhi gye bo yifi hayi yegin yan gyi bo la dna ba ogbmaato zhilo <hesitation> ngbma zhn kwa kuch kahi ab mada to ya bge yi bwa ya gyi ya gyi Yan gyi okwo nu zhn ya zhn gyu nyi chilo nha yiye nyin zoye yichifiyi yifi gna <hesitation> yi gyi awye ga ayi awye yinyi gyi hayi ye yin yi bwa azhn yela nmwabe gye lo nyi oza gna nhagye miyashi gye nhagye micha kwokwo gye miye mayan minu holo ho nufa hoba gye fiwa gni na za fi gwa wo ama fanuyi bwa filo gbma yi hakanu kwo ba mi wa be yagyi yi wo ba mi wabe yan gyiyi agyi fi fuwa ar kwa fu nubwo, nubwo to fulo okwo nuzh lon n nayi, azhngye kuyim azhn gye n yilolo ntu yagyi zoko una n nayi nnay nayin yi pata una kudu yangyi okw nu zhn azhin gye in zankwochi kwo ayan fa yan kwo kni do pya nu nza to bwa yangyi gu wo gym azhin gye dnagbmayi ba lo banuna yangyi okwo nu zhin <hesitation> oyan kwoshi su sun kwo oyan kwo to sun sun kw oyan bata sun sun osa betobo bwa nuwan bato ba zna zna bma, ozhn gye dnagbma okw nu zhni ya gyi nuwa kwa ya tu ayae banu ngwa ba, n nuwan bobo yin yagyi to lon, hatami kwo knido pya na kwo agbe gbe agye ba zhin kwo gbaiza yin kwochi hota miha gyi gyin, ota mi ha gyn N kna yaugyin hami ha zha zha to homi yangyi ha gyn shiwan to lo kwa mwa ntna nuwan yangyi okwo nu zhi oyan yi si wala lo chei, yangyi okwonu zhn ya zhn ha yiya yi gyelo oyan yiye ya kpe aje be ye okwo nu yi ge yi je za yalo ye zhn bo nu ye aje buye okwonu yin ge yi jea yal yi zhn aba ya zakwo yi be zhn ba zhn nsa ba bwa yan gyi ba gye oya zakwo bo zhn ba zhn agye fuwa gyn n su su dna awo ge sunu na fiya gyi n shaku biyi agyi agye nabwo la fu ama hayi ye yifa hayi yen yangye to kni ya gbma lon ntige yito ya zakwo bo shi bwa lon ntige yi to gye aje sun sun lon yito wo aga budbalon, kwo nu zhn oyi shekwoyi nwa zhn yiyin wola vun pyi wuyi woto tniyilo nuwayi wo kwu ba ya ga abmanada aga yi azhn gye osa yibo kwu ofa nulo babe ba lofi ba wuyi afa kayaya yito bwa yagyi lo kwo kun yigyi ato bwa ato bwa ya gyi lon na gbagyi fuwa agyi sa kwodei alo agwo yan gyi babedolo yagyi zhi zhi na zhn yo abe yi chei labe nna yaho yaho yi fi banu gayi nayi wahalalo kwo nu zhn naye kwoba zhn dnaba agye gbagyi za shi awoge wo ya sna lolo layi ance nhayiye ayusna ku mwa be gye ne gbagyi kni gbagyi bi to silo kpai Awo ge gye wa mi lala tu gye wami che kni ya ntige gbagyi to bwa gbagyi yan gyi lo woi gyin obye ma nha yiye to milo yi da yi byen abo yi banu ba kuyi zhn abo azhigye yan ba layi zhn abo ba ga yi azhn gyelo ba pyi ba ga yi nubwo sna nbo ho soho yi vna nge yi bwa oyamlo yi bo zhn yi bwa nsa yi gyin oyan yi bo zhn yi zhn sa yita zhn balo okwo beyi na zhn gyi fi na zhn deye yi fa yeyin agbagyi yila kukala ya za gyi shi ntige gbayi za azhi akpe gbagyi zaye nyagyi yina nwo fuwa nsohosohoyi vna akpe gbagyi zayi n knu knu zh yinu yiku gbato ya ya kuka ya za yagyi shiyi nabayi nyitaje abe ye pya gyan abo asa gyi nba gyn ba gyi yiyin nyi ta ji ba bwa yi kwu wye che ya za yem gyi zokwo shin yangyi okwonu shi tukwo n gbai za yin kwo chi n za wye wye do kwo naza wye wye da oyan na chige kwo wye wye ya gyi okwonu zhi azhi gye dna gbai n yagyi to yin bagyi za yikwo chi to lon yan wye wye da to lon sai ho ya gyi nho bo yangyi hoba gyi ho bwa abye gyi oya miye mada tu kwo oya kwo zhn yi bo kpakalar oyan kwo zhn nubwosa okwo nu zhige yan gyi nnayi deyi yi chafiloyen yagyi okwo nu zho bo yiza shi